<hesitation> penting nyo kito mengenal siapo pasangan kito sebelum kito serius untuk menikahinyo tu, kareno kan menikah tu kato kawin biaso kito sebut tu, bukan suatu yang biso kito lakukan be ulang-ulang, be kali-kali harusnyo, itu kan hal yang sakral, sesuatu yang harus nyo kalo biso sekali seumur hidup gitu kan, jadi kito tu jugo harus tau nih pasangan kito tu kayak mano, kenapo kareno nanti kalo kito dak begitu mengenal pasangan kito ni kayak mano, ketiko kito tu nanti idup berumah tango, serumah samo dio, <hesitation> jalin hubungan yang namonyo suami isteri pasti banyak nian nanti hal-hal yang dak biso kito terimo dalam tanda kutip kito tekejut nih, semisal biasonyo pas kenal awal, baru-baru kenal anak nyo sopan, baek ngomongnyo, tapi ketiko nanti <hesitation> pas menikah tibo-tibo kok ngomongnyo kasar gitu kan, nah sebenarnyo tu jugo <hesitation> menjadi masalah gitu lo, kareno diawal jugo dak begitu mem-mengenalkan gitu lo, keluargo dio kek mano, kito dak terlalu peduli keluargo dio kek mano gitu lo, kesalahannyo disitu, harusnyo sebelum kito nikah kito harus tau bibit, bebet, bobot nyo tu kek gimano. Pendidikannyo apo, <hesitation> bukan berarti pendidikanno harus tinggi, sarjana, s duo, doktor idak, tapi dalam hal ini pendidikan tu, pendidikan dari orang tuo nyo, kek mano di bersikap, kek mano dio berperilaku, kek mano dio menghargoi orang lain tu penting nian, soalnyo nanti ketiko nanti ber keluargo banyak hal-hal baru kalo kito dak paham sikap dio, sifat dio jelek segalo macam pasti imbasnyo nanti ke pernikahan itu dewek, perkawinan itu dewek, ujung-ujung nyo pasti biso cerai segalo macam dengan alas an dak cocok segalo macam, padahal di awal <hesitation> dak mengenal begitu jauh jugo kelaurgo dio kek gimano.